Elektron pochtalar kundalik hayotda, ayniqsa, ish va shaxsiy muloqotlarda keng qo‘llaniladi. Haftasiga taxminan o'n besh-yigirmata ish emailini yuboraman. Shaxsiy email xabarlari kamroq bo‘lib, ular taxminan besh-yettita bo‘lishi mumkin.